Di'ina ka nawua, na'a ki'ia na kidíwa'ana ndasana, nanda wa'anu nu ku'a ki'unu na kada wa'anu nxu nuvena nxa axana xa dakana yüxana, xa teenate na kina nkunda wa'ana kuniwa'ana mulinu naxana nanda'ana te naténa yüxana. <noise>